أنا أفضل نبرد خير باش هكا نتغطى ونسخن، لكن كي تكون السخانه ماعندك مادير، تهيقل وتتقلق و <hesitation> طلعلك لاطونسيون ومانحبهاش السخانه تمرضني السخانه.